gott kvöld og og velkomin í kiljuna við förum hérna á eftir suður í Garð á Suðurnesjum þangað er fluttur rithöfundurinn mikli Gyrðir Elíasson hann er með nýja skáldsögu sem heitir

hálfum Íslendingi hún er búin að skrifa bók á ensku sem er núna komin út á íslensku um Tyrkjaránið svik er ný spennusaga eftir Lilju Sigurðardóttur og svo heyrum við í skáldinu Eyþóri Árnasyni bókin hans heitir skepnur eru vitlausar í þetta en við byrjum hérna með Sunnu Dís Másdóttur og Kolbrúnu Bergþórsdóttur sko nú veit ég kolla fer kyrkja Sunnu ef hún talaði ekki

bókina mikill tilfinningahiti búin að fjárfesta tilfinningalega í þessu þetta er þessi fræga bók sem byrjar á þessum orðum þetta voru bestu tímar þetta voru verstu tímar þetta var öld visku þetta var öld heimsku tiltrúin sat þetta var tímabil ljóss þetta var tímabil myrkurs það er sem sagt Saga tveggja borga a

komin á íslensku í þýðingu Þórdísar

öll þessi ár sem ég hef verið hér hef ég beðið eftir því að fá þýdda eina af merkustu skáldsögum

þær eru mjög margar hann er uppáhalds rithöfundurinn minn hann er mesti skáldsagnahöfundur allra tíma held ég fram það er enginn rithöfundur sem aðrir rithöfundar vitna jafn mikið

í eins og

þessi bók gerist á nokkrum áratugum hún gerist fyrir frönsku byltinguna í frönsku byltingunni og eftir það hún byrjar sautján hundruð sjötíu og fimm að

læknir losnar úr

dóttir hans fer með hann til Englands hún verður

vegna þess að þarna er Sidney Carton

er þjáð sál ég hef þekkt svona menn sálir óskaplega gáfaða menn sem einhvern veginn finna sig ekki í lífinu

kvöld og talað um hann er algjörlega stórkostlegur sögumaður hann hefur tilfinningu fyrir dramatík hann hefur tilfinningu fyrir persónum hann hefur óskaplega góðan húmor og hæðist að réttu hlutunum eins og valdsmönnum sem kunna ekki að fara með vald sitt og líta niður á smælingjana hann hefur innilega samúð með þeim sem þurfa að líða og börnum allt þetta skilar sér í mögnuðum texta og frábærri sögu

ýmis einkenni Viktoríu höfundanna það er þarna Lucy einmitt dóttir læknis er holdgervingur alls hins milda og

fellur í öngvit ef hún fær vondar fréttir ég er sammála kollu ég er ekki sammála henni af því hún hótaði mér

þetta er stórkostlegur litteratúr af því hann byggir söguna eins og hann gerir það er búinn að vera langur aðdragandi að byltingunni maður fylgist með ólgunni og hvernig þetta gerjast og kemur nær og nær yfirborðinu og svo er kaflinn

margoft í bókinni hvernig fólk umbreytist í villidýr hvernig það murkar lífið úr öðrum ég varð að leggja frá mér bókina í einum kaflanum af því þetta tók svo á þetta var svo rosaleg lýsing nú lýsir eymdinni þarna á árunum fyrir byltinguna hann lýsir byltingunni en hann lýsir líka terrornum eftir byltinguna þegar byltingin byrjar að éta börnin sín á fullu og það er ég upplifði líka oft svo mikla skírskotun til okkar tíma í þessu þegar hann er að lýsa þessari gjá á milli

aðalsins og

sem ég hef lesið nánast þar sem hún er að tala við manninn sinn þau eru að bíða eftir byltingunni og þegar jarðskjálftinn kemur og hann er að sækja í veðrið og þegar hann skellur á

þetta er bara mjög svipað þannig séð bara betur orðað en svona orðræður sem ég hef séð núna

Bandaríkjunum gegn Trump byltinguna

sem er að magnast þar upp maður fann alveg að hann er að skrifa inn í okkar tíma hún á svo mikið erindi

þetta er bók sem hægt er að lesa aftur og aftur og aftur

er svo þakkarvert að fá bók eins og þessa í íslenskri þýðingu og ég vona að við fáum meira af Dickens af því hann er stórkostlegur eins og við

svo er önnur bók hérna íslensk bók heimsendir eftir Guðmund Steingrímsson þetta er um ungan mann hann heitir Leifur Eiríksson

fer til Ameríku já fer í einhvers konar víking til Ameríku en það er svona öllu hefur sólundað að mestu með því að höndla með verðbréf á netinu þetta er tvö þúsund og fjögur sem hann

losar síðasta aurinn út og ákveður að fara til Ameríku með kærustunni sinni allt upplegg í þessari ferð þau eru að fara eða hann sérstaklega til þess að láta reyna út yfir eðlileg mörk í í áfengisnotkun og dópi og kynlífi og bara honum finnst það vera það helsta sem Ameríka hefur að bjóða honum tilvitnunin hérna frelsið er yndislegt ég geri það

sem hann gerir síðan sjálfur söguhetjan grín að strax á fyrstu síðunum en en til New York og svo áfram í gegnum Bandaríkin nokkuð framarlega í bókinni er sena eftir hana er hann aðeins óviss um hvort hann hafi og ég er ekkert að ljóstra of miklu upp

þetta er framarlega hvort hann hafi drepið Unni eða ekki af því hún hverfur

hann er kominn í tengsl við

í Los Angeles svo er sértrúarsöfnuður sem kemur fyrir og af þessu þetta var ekki alveg minn tebolli þetta þetta hömluleysi í kynlífi og ganga upp nei sko Guðmundur Steingrímsson getur skrifað tala um sjálfan sig æskuna uppvöxtinn og annað slíkt en söguþráðurinn gengur bara ekki upp þarna eru mjög

ótrúverðugar vendingar og annað slíkt og persónusköpunin hún er ansi slöpp þannig að maður nær engu sambandi við persónurnar þær eru reyndar týndar en maður á líka að geta náð einn besti kaflinn vera þar sem hann er í Los Angeles og hann er á hóteli

hann veit eiginlega ekki hver er

borga reikninginn hann hann veit ekki hvað hann er að gera þarna hann er bara í eilífri biðstöðu þar fannst mér vera eitthvað efni sem

hefði verið hægt að nota einhvern veginn kemur einhver á línuskautum inn í líf hans og sértrúarsöfnuður og svona

mjög sundurlaust og því miður klám drykkja eiturlyf það þarf ansi flinkan höfund til að til að maður fyllist gríðarlegum áhuga á frekar svona eintóna lýsingum af því þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér við skulum fara í Garðinn og heimsækja Gyrði Elíasson sem var ekkert fyrir fram planaður þannig

náttúrulega búinn að skrifa þarna tvö þúsund og sjö um málarann og síðan kemur tvö þúsund og tólf og þá svo sem hafði ég nú alveg hugsað mér að láta gott heita en

síðustu ár hefur þetta verið að sækja á mig með músíkina meira og meira þannig að það kom að því fór að punkta hjá mér og síðan að skrifa niður ég get nú ekki sagt að þetta

verið planað sem þríleikur þó það sé niðurstaðan núna en þetta myndar samt svona eftir á eina heild í huga þér það gerir það

já já ég fann það náttúrulega fljótlega eftir

tilheyrði hinum bókunum að skrifa um tónlistarmann það er náttúrulega svið þar sem ég

kem svolítið öðruvísi að heldur en með skriftirnar og málverkið í hinum bókunum ég þurfti að nálgast þetta kannski svolítið á annan hátt af því er auðvitað ekki neinn tónlistarmaður eða hef hef enga formlega þekkingu á tónlist ég auðvitað hlusta mikið á tónlist mér hefur alltaf verið áhugaefni skyldleiki

lista ekki bara það sem skilur þær að heldur skyldleiki þeirra og hvernig í raun og veru kannski sami hluturinn er á bak við allar listir andinn og það mér fannst þetta áhugavert viðfangsefni að reyna að gera því skil hvað aðskilur hvað sameinar og hvað er hið raunverulega á bak við öll form bókin fjallar mikið um einsemd líka já

þetta er eitthvað sem maður hefur hugsað dálítið mikið um

vera í þessu starfi í ja hálfan fjórða áratug held ég og maður er einn á hverjum degi

það fer ekkert hjá því að maður hugsi um

og hvað hún sé hvers virði hún sé hvort hún sé yfirleitt þess virði að fórna lífi sínu meira og minna í að vera alltaf einn og vinna einn og grufla í sjálfum sér þetta eru svona hugleiðingar sem kannski leita sífellt meira á mann eftir því sem árin líða ég held það það er náttúrulega mikil einsemd sem fylgir alvöru listsköpun það er það náttúrulega vissulega þó maður kvarti ekkert yfir því það er

bara hluti af þessu og eðli starfsins

auðvitað mjög misjafnt hvað menn höndla þetta og það þýðir náttúrulega ekki fyrir neinn að ætla sér að verða listamaður af neinni alvöru nema geta verið nokkuð viss um að geta sætt sig við einveruna og unnið úr henni en umhverfið er þorp eins og oft áður hjá þér

eru dálítið þinn staður í skáldskapnum já

ég er alinn upp í þorpi og þorpum og þetta hefur alltaf verið mér nærtækt einhvern veginn og þetta þorp sem er í þessari bók sennilega það er þorp austur á landi það er nokkuð ljóst og við gætum kannski nefnt þorp eins og Djúpavog en ég mundi nú kannski ekki segja að það sé neitt endilega eitt þorp þarna alveg undir heldur blandar maður meðvitað eða ómeðvitað saman stöðum

var nú eiginlega draugasaga hann gerist náttúrulega á Snæfellsnesi eins og

líka eins og í þessari bók þá séu sumar persónurnar eiginlega eins og svipir þessi persóna eins og í suðurglugganum þetta er þetta er maður sem

aftengdur dálítið og einsemdin kannski hefur fjarlægt hann lífinu þannig að því leyti til get ég tekið undir það

slíkum tilvikum getur annað fólk orðið eins og það bara svífi eins og mynd á tjaldi hjá og það nálgast ekki og þú nærð ekki sambandi við

nú ertu kominn hingað í þorp í Garðinn eftir að hafa búið lengi í Grafarvoginum hvernig kom það til mig langaði aðeins til að komast í

en fara jafnframt ekkert

fyrir borgina ég hef alltaf kunnað vel við þessi svona fiskiþorp þannig að

maður fór aðeins að litast um og þá varð þetta fljótlega fyrir valinu og ég sé ekkert eftir því en hvað

er svona það er margt gott um Reykjavík en það er dálítið mikið áreiti þar og kannski sífellt meira einhvern veginn finnst mér þetta hentar mér kannski bara af því ég er alinn upp utan við

að mínu sko þú flytur hingað með allt þetta hafurtask sem við sjáum hérna bækur og geisladiska og og fígúrur hvernig rými er það sem þú vilt skapa í kringum þig ég er mjög mjög háður því að hafa hafa þetta allt í kringum mig þannig að það er auðvitað freistandi þegar maður flytur að henda bara bókum og öllu en ég get nú ekki fengið mig til þess þannig það er mjög erfitt að flytja svona auðvitað en mér finnst þetta mjög gott að hafa hafa þetta í kringum mig og

bara hluti af vinnunni maður þarf að hafa ákveðnar bækur í kringum sig til að fletta upp og og maður er í ákveðnu sambandi við bækur sínar það fer ekkert hjá því eftir

áratugi er þetta öryggistilfinning að vera innan um allar þessar bækur alla þessa hluti já mér finnst það einhvern veginn ekkert tíska held ég að menn séu með full hús af bókum í dag en mér finnst þetta nauðsynlegt og gott fyrir sálina hvað áttu margar bækur svo ertu líka með geisladiskana og alla þessa litlu hluti hvað hvað er þetta þetta eru nú bara einhver dýr og fígúrur sem ég hef tínt upp héðan og þaðan innanlands og erlendis bara eitthvað sem ég sé og grípur mig hvernig er vinnudagurinn hjá þér á svona svona stað það hefur nú alltaf verið

finnst best að vinna að morgunlagi fara svolítið snemma af stað á morgnanna ég er ekki svona ekki svona maður sem sef fram að hádegi og byrja eftir það heldur reyni að vakna snemma vera kominn þá vel á veg bara frekar fyrr með dagsverk en umhverfið á svona stað hefur það áhrif ólíkt því til dæmis að vera uppi á

í Grafarvoginum það að vita af svona rólegra umhverfi það hefur ágætis áhrif á til dæmis bara vinnulag og vinnu og það að vera upplagður til vinnu finnst mér ég kann alveg prýðilega við einmitt alveg tíðindalaust líf sem því fylgir í raun og veru að vera í svona þorpi er þetta

já það er það nú en það er allt í lagi ég kann mjög vel við ég er einn af þeim þú ert afar virtur höfundur vannst bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs en þú ert höfundur á örmarkaði er það ekki svolítið mikil barátta það er ekki bara að maður sé höfundur á örmarkaði heldur maður höfundur á örmarkaði sem þar að auki selst mjög lítið innan hans þannig að það er auðvitað svona stundum dálítið einkennilegt en maður er nú ekki í þessu út af sölunni samt þannig að manni tekst nú oftast að gleyma því má þá segja að þetta sé köllun hjá þér alla vega maður getur einhvern veginn ekkert að þessu

og skrifar það er tónlistarmaður sem er aðalpersónan í þessari bók og það hljómar mikil tónlist í henni og næstum á sinn hátt ertu að raða saman tónverki já Mozart er náttúrulega dálítið áberandi sjálfur mundi ég nú

alveg eins heyra einhvern djass þarna ef ég væri spurður ef það væri einhver sérstakur tónn sem fylgdi bókinni en mér dettur Keith

kannski í hug vegna þess að ég vinn nú oft þannig og þessi bók er svolítið þannig til komin að ég svolítið ég spinn dálítið af fingrum fram og vil gera það ég móta ekki bækur fyrir fram og þessar hvað sjö bækur sem kannski má kalla skáldsögur þó ég viti ekki alveg hvort þær falli undir það þær eru í raun og veru allar skrifaðar svolítið ég er nánast eins

og lesandi sem að fylgist með framvindunni jafnóðum með þá kosti og galla sem sú aðferð hefur maður verður bara að standa og falla með henni þú ert ekki höfundur sem setur upp skilti á vegg um það hvert persónurnar eru að koma og fara nei ég geri það ekki bara kann það ekki og ég vil láta hlutina koma mér á óvart bæði persónulega atburði og og legg upp með það og vinn þannig ég hlusta oft á Jarrett þegar ég skrifa af því að hann kallar fram einhvern veginn finnst mér þessi hughrif sem gott er að vinna með hér er bók sem er glæný úr

kemur út á morgun í búðirnar

eftir Lilju Sigurðardóttur Lilja þú ert að skrifa um fólk í pólitík segðu mér frá já þetta er ný lína hjá mér aðeins

þessi bók er ekki hluti af neinni seríu

sem er kallað á ensku stand

aðeins að takast á við pólitíkina ég veit ekki alveg hvort það er hægt að kalla þetta pólitískan en þetta fjallar um konu sem kemur inn í ráðherraembætti bara til að klára kjörtímabil eitt ár eftir og hún byrjar að vinna

ég hef þetta innanríkisráðuneytið

ekki of beint við

einn einn ákveðinn ráðherra á Íslandi en en þetta er kona sem kemur inn í ráðherraembætti og fyrsta daginn sinn í starfi lofar hún að athuga mál sjálf

kemur til hennar móðir í viðtalstíma og biður hana um aðstoð við að koma lögum yfir lögreglumann sem hefur nauðgað dóttur hennar

ráðherra lofar

að ganga í málið sjálf og athuga það og það hefur síðan gríðarlegar afleiðingar

hún byrjar að rekast á veggi í ráðuneytinu og kemur í ljós að þar er mikið samsæri innan dyra svo fyrir utan þar eru fjölmiðlar og fattaði eiginlega þegar ég var búin að skrifa bókina

í gegn og uppgötvaði að þetta var eiginlega íslensk útgáfa af

margar persónur það er meðal annars gamall

segja að eltihrella hana og og við vitum ekki alveg hvað hann vill hvort hann vill vel eða hvort hann vill henni eitthvað illt

kemur upp gamalt mál líka sem að tengist föður hennar

hún dettur eiginlega óforvarendis inn í það að verða ráðherra við höfum nú reyndar séð það en hún á svo bakgrunn í í hjálparstarfi eða slíku já já

svona grunnurinn að persónunni er að hún er nýflutt heim til og hún hefur verið að vinna alla sína starfsævi á hamfarasvæðum ebólufaraldri og jarðskjálftum og og svoleiðis þannig að hún kemur heim og er mjög óhamingjusöm af því það er lítið um að vera á Íslandi og þess vegna stekkur hún á þetta ráðherraembætti hún hafði búist við gildran netið og búrið þar er lesbísk ástarsaga

þessi ráðherra

er nú bara

gift kona frekar hefðbundin týpa þannig en sko það er

lesbísk aukapersóna sem er norn líka

aðeins kemur í heimsókn í í

ég veit ekki alveg hvað það verða margar bækur en við sjáum hvað gerist það er nóg af hugmyndum sko en gildran netið og búrið það er verið að kvikmynda það já

er seldur og það stefnir í að verða sjónvarpsþáttaröð ókei spennandi já við skulum heilsa upp á Eyþór Árnason ljóðskáld

ljóðabókin þín skepnur eru vitlausar í þetta hvaðan kemur svona skemmtilegur titill hann kemur bara úr einu ljóðinu af því ég hef alltaf verið að baksa við að hafa titil á bókunum eitthvað tengt bókinni

eða nafn á ljóði og þetta datt bara inn

eitt ljóðið endar svona og ég náttúrulega sveitamaðurinn varð að hafa eitthvað svona krassandi í þessu þú ert sveitamaður og það er talsverð sveit í þessu það er bara gott maður á ekkert að neita hvaðan maður kemur og og ég er svona borgarbarn fimmtíu prósent og sveitamaður fimmtíu prósent og er kannski að verða meiri sveitamaður núna eftir því sem árin líða bókin kemur út á sextíu og fjögurra ára afmælinu þínu það

tilviljun ég var komin með sextíu og fjögur ljóð var stokkið í að henda þessu út fyrir verslunarmannahelgi það var ekkert verra en hvað annað svo er þessu raðað upp eins og í gamla daga já þessu er raðað upp þetta er tvöfalt albúm fjórar hliðar á síðustu hliðinni í bókinni hlið fjögur þá eru sem sagt nokkur

þú ert að yrkja þarna ég ætla að biðja þig um að lesa kvæðið um hann já ég skal gera það hvernig datt hann þarna inn það var eiginlega þannig að við vorum á ferðalagi um Austurland komum við í Vopnafirði þar sem hann er grafinn og þá bara einhvern veginn datt þetta inn að minnast hans aðeins og færa hann inn í nútímann örlítið við leiði Kristjáns fjallaskálds í ágúst er fallegt í Vopnafirði á spjaldið vísan er köld og stutt en fjöllin

fáránlega löng rétt utan við stígur nýi bóndinn Kristján leggur frá sér

gengur út á hlað og horfir niður að ánni grípur sem hangir á og heldur af stað bráðum á hann hvergi heima af stað þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir